Yah waktu seblah mei kimaweng ku rewona weta meane mesabua jadi mekesebua lakei tiga hari pe kima sabua mong ah kemeke sebua lakei meima besomi oh leilanaya latole kedi reno nanuyei sabua karna menge beso mo nanu ne nacara ohiyon meimekake dire keiki rewonae mei meimi anu <hesitation> kotei olulut persiapan ta sumiwomo jadi yah makasimo mei wei kaalaa sanu kumaweng pengiitane musik bambu karna dulu weta musti wean musik bambu ah memang si kerame rame karna se tou senang si kimaweng weta taan kei ki tinuru te lantaran mea sumiwo <hesitation> kayo maan semakit se e musik bambu maakit se kimaweng ayah kayuma gereja kimu tari kaayomi mbale sememang pengingitane musik bambu yah ah memang eta kerame mokang jadi kumaan sae mekekala meator acara musik bambue ketale Jadi memange rame mokanem banua saseamime musik bambu jadi luar biasa kume meato weta karna se pengitan musik bambue acara memang musik bambu memangeng tradisi ne wian toudanou tu wanga sa memang tewewen memang se ure ure se musik bambu mome seakumang kwa sesea mina kepaangola meima rengu taanse kimumomare karna nitute persiapan pawelan se asei kimoumou mareng se yanu mokangkomase mengangane sasea kelaro acara karna weta se wedungu yah se tuana teruse wianeng toudanou nase waacarae pememange pedone tiga hari kua ah tumlah tu dinia donea tiga hari se- se tu hari seninu sei memange kumoo pea kasih ha mongkaroka seari dua sekmo pekasi jadi se memang eta mengoola sesea memange mabongkar sabua yah perkawenan ti yah jadi komemang etae wuriwure se teumo pa yang semei do satu minggu naengkali marenge mpakakas yah rame memang seneng pekawengan nitu wewaian se eri mererekeng karnang Eh jago maweanu setou ya se koupusnae weta jadi sewure wure se tou weng sawange nesia yah se lolak kumanse mpeyibroiteprenego memeng ekeng eke mokang nanen tuana kaadaan sawian no toudanou ndeila se peilaanes leakali sumaput leakali se memange malilulut se memang kwae tae paweni kepayangasa masu unengsere sewean wealulut ehiyesan mamuali telu karn <hesitation> kote eisem pangesem serese tuana waya kase enem se mepeayang setuana wayani weense jadi se tau semepaarpaar ohse memange makekeikeke semeng <hesitation> weta se bintulen mekewalee hiri kuman pekekawengen acara te tuana se memang me engki sumawang jadi si memang barat si pekawengan opal masiiwa acara dei moku makimaweng semalape kupusnae weta karna mpaarne maleoleosan tuana taru siame tetara jadi yah tuan kaedowi maaseokine tuana terus jadi yah sedap Eamange tedari sinteweani kei memang tuana terus kaaeyo seoki setue setuana jadi sa kuman mewali wali jadi karame kwet <hesitation> tumiga hari mea kumase mari mo waya se memangri motimeleume karna menge ndei morakme sapa si mekewale weane pepepasun <laughs> sera ndei mola yah weta sehe mangen yalinea mowaya ha